Ioo tu tini nuu nama ya’a chii ioo tuu nama jaa kuchituyo jaa kuchituyo, ioo tu inka nama jaa nakachatuyo xiniyo, iootu nama jaa na kachatuyo este ini veeyo, iootu inka nama jaa nakachatuyo este sa’amayo, ioo este inkatu jaa nakachatu ntatiun cocina yua, iootu inca nama ja, ja skuchituyo lusua ja skuchituyo viluun, ja, ja nakachatuyo maa locho luli ya’a, ja, ja, ioo, ioo tini nuu nama yua ja nakachayo ve’e, jaa nakachayo este ini ve’eun ja na nakachayo este este ja’ayo, ja nakachayo nuuyo, jaa na kachayo yua kuu nuu namaun jena’a.